<hesitation> ore ore lakeeso tata, ore te ña iniso, jnu na ore eh <hesitation> tava ye chilaa itú, ña iniso na ore ko, ore jue'eso te ore laa ye <hesitation> ye <hesitation> ye ni tavai itú lu'wa lu'wa ni ñe'e ni kii ye nda'vi itú naá, te ko ña iniso te jnu na ore inonó taka kichi dañeru ye lo tavai itú